Kin beu ina beu ke keu wal de kin ina beu kekeu wal yeru beu ke keu wal nibei i kewal yebeud boo pi wuu ye je si ne ning o ema kunu yebbeud ke ning geu in ke wal seng geu yebbeud ken dan wal dan wola inketa wala ina beu ke keu wal yeri beu keiri ne ning bong o pan in wuuse o piya o pan in wusi ko yebm beura ligeu temuro bo pi am wuu jong lee meb’a boo yel in si beu kudta keu kuru beu dang nening ma pinbe na opi wuu si nere pat da sin pin ga tu wora ning geu in teu wuu ina wa dera ya o pikunu wa in yeddini keu o koh ida ban o yakunu ane in ke inau in pa meu in teu ong wuu in ke in walbe kedna dan kedkunu in pameu in teu ong wuu in ke in sen koh ida ema keu yil ambeya yanda keun pana in da peng bina ida wal kena beu kudta keu ina beu kud keu in walbe kudnaro neyeze dasin pin ne wuuga neya eiro neya in gabdo pi am wuu pan in ga yel jong garu idauta in walbe kedna pina ya dansi wal kera ya dansi ina turu wori reu mana in ei senkoh keu yil ambeya inda in wan ke pana yanda wal kera in teu beu pina in teun pana in teu peng bina in teu wal kein bina